Okay, ebi yerin me, ebiye mele sien sori te ba, ebini biei, eniye yeri yo mute! E mu ye mu yeri yo yeri sin tebe, mo yeri were miye bo, e suwor kpo suwor fa-e, e suwor kpo suwor fa-e eni yeri were miye bose. waye ehn!!! Egbegi egbegi ke keni emu ye-ri were mi kpo, eni yeri mene ye se. Emu store lade, e fie yeri ye edin yeri. edin mo ne ye oyi akpa kon fe were me edin mo emu yeri timi yen sian, a bo siya-kpa ko kpa kon pere de, so, ane bra mie timi mien sine be, ani e yeri were mi egbegi me, emie biye emele mo. ba, e tua were mi tubo me mien biye emele mo ane eyein mo ebi bo epere de